أفضل طريقة ل-لإنهاء يومي، سيرتو كي يعود النهار تاعي مشارجي معمر، وقضيت فيه ياسر الصوالح ونعود تعبان في آخر نهار. أفضل طريقة أني ندير دوش طويل، ومنبعد نتعشا عشا خفيف، ومبعد نشعل البيسي، وندير فيلم مليح، عود كاليتي تاعو مليحة، ونتفرجو حتان ننعس و نرقد.